kaka delap eme le wie itu biasa'n niki. Niki ho'o warna diha neni keta i. Eme le wie hia me senter mata diha. Lelap's neho keta lampu. Eme le wie hia ngo kawe kopi ngo lelo kopi kopi data one roas, one uma ku hang liha. One le wie kole hia kerja diha e- eme toe kawe hang <hesitation> kawing agu niki bana, niki kina agu niki niki jantan. Ise eme kut kole gah ruis but- bur leso, eme ruis kakor manuk hitu's ise ga kole'r, kole kawing, kole kawe hang, kopi one roas, one uma data. Poli hitu ise le leso ga toko gah, eme kaka delap iwo le leso ise kawe hang, eme niki ga beda'n le wie ise kawe hang, le wie sise ngo kawing. Le wie's ise kawe kopi kopi data one roas, one uma, nggitu niki. Biasa kole manga kaka delap bana ngasang rok. Hitu kole le wie, eme runing rok ho'o neho keta pande rantang. Manga keta kaka ata aktif keta le wie ho kerja dia kole poh. Runing kole hia poh, hia kole cama keta neho rok, pande rantang hia eme runing hia suara dia. Eme keluar suara dia rantang taung ata, neho keta pande rantang ata i.